Mety hagnana volo blonde, volo mainty, volo mena sy ny sisa ny ologno <hesitation> ny lokombolo misy arakaraka arakaraka ny karazan'ologno, mainty matetiky foitako izy koa mbola tanora, fôtsy izy kôfa anti-bavy misy koa ologno magnosotro raha ndreky izy izy misy <hesitation> mena, fondrana arakaraka ze loko tiagny.